To arsilaamay araŋ goono ga maa aayi. Coro boobo a gonda anfani wala a sinda anfani? Coro ni gonda coro boobo yaŋ, i gonda anfani wala i sinda? To, coro boobo kurey fo a gonda i gonda hinfani yaŋ kurey fo mo i sinda. To ni bay naŋ kaŋ haray i gonda hinfani? Sohõ ima ne ni gonda coro boobo yaŋ, araŋ day araŋ goono lokaci kulu araŋ goo care banda ni coro yaŋ day no. To da i gonda ni anfani ima ne ni kwaara lalura ma k'a ka du nin. Ni gonda lalura, to kaliŋ ma di ni corey din kaŋ nin day goo care banda, wane ma kande nga wane, wane ma kande nga wane, wane min no kaza, wane min no ya cine, wane min no ya cine. To i ga no niga bay kaŋ coro boobo gonda anfani. Da mo ni lalura tun kay nidi i man d'i ni se, i sin gaakasinay da haŋ kaŋ ni gin lalura ra te da kuma i gonda mo, to coro boobo sinda anfani nooya. Coro boobo wo i ga ba da araŋ day goo care banda, haŋ kaŋ tun kay ni se kulu, ima ka, wane ma kande nga wane wane ma kande nga wane ima dan ka te margu margu yan ka te ni se haŋ kaŋ ga nan ma maa kaani. To nga no kaci coro boobo mafaaro.